Álámɩnáá dzʋ lɔɔrɩ, álámɩná mɩlɩsɩtɔ lɔɔrɩ ŋ wɛ lɔɔrɩ mɛ kesúwa mɛ, ŋ kpɩnaná táa wɛrɛkɩ bɔɔ, bʋʋ gnáñkɩ fɛnɩ.